Nin' sarten unn rasun min unn 'ngo sartin lí chakij 'ngo rin, kwenta kana 'ngo chuj ni a'ngo sartín kwenta unn kihia 'ngo rosi si 'ngo sopa ni bij chaki nnún, nga min ráj ki'hia 'ngo si niko toj ni kwenta ki'hia 'ngo si 'ngo kwenta 'ngo kantu 'ngo ni taj ba 'ngo olla chachij toj, kwenta ki'hia 'ngo kantu nej 'ngo rune ni ba a'ngo olla chachij toj kwenta kamin nuta olla chachij toj sani ba taki ni, kwenta konun nne taki ka'be kuñanj 'ngo kiri'hia 'ngo nuta ni ba a'ngo olla chachij toj tu'ba kara' min kwenta kirihia 'nín kane, ni ba ninanj si uñanj nihiaj olla le'ej toj min ni ba ninanj a'ngo si ba sarten xi chachij toj, kwenta kirihia kamin 'ngo mole si 'ngo rosi kwenta niko, ta min ta ta taran' riñan si-rasun sarten man rasun chuhua tukuá.